أنا نخيّر تكون عندي بيتزا ما تخلاصش خير من أيسكريم، لاخاطش هي لي تعتبر ماكلة و الأيسكريم اذا كثّرت منه تمرض.